<noise> Salama alaikum, noy,? noy kuude? noy sugullaji? mi laari a ɗo maari fitirdirgo be ommugo fajjiri. A anndi ko a waada na. Ta waadata kooɗume asira ko la'asar se a waala a ndaana, to aɗo mari fitirdirgo be ndanugo la'asar ko asira <hesitation> se waala jemma be lau heba fajjira be lau.